<hesitation> Toetra tsy manam-paharoa agnanana elephant zao e, <hesitation> elephant zao anisan'ny biby zay magnana mémoire be mihintsy e, tegna hoe <hesitation> mahatadidy raha regny izy, de <hesitation> zareo ko e mahay <hesitation> miray hina de mahay miaraka miasa, zareo kaofa mandeha tsy mbô mandeha araiky fa mandeha par troupe troupe.